Oh obyin bie ninne bie rumu biu wunyu oma ko ma choro bie ninne endieh ori-rie leh kubo ori mele okuro ininne ari rie ade ari ruileh chie urie chie ishieh iwuri mulshieh bie bie kinnu ade, bie kinnu bon|shieh kie-kieh bie kile ari bierie telu bie chu ade ifie kieh iyah leh nine ipicle wub ari bie rie lyshieh wu ninne isheih ari rie ari nepbou bui tem ari kielu imor ari loro bum ari fie ghori kie leh leh, ari mie ninn